مشيت لرحلا في الجبال ممع الاصحاب, كانت ممتعا برشا, على خاطر كانت تجربا جديدا بالنسبا ليا منيش مستأنس بيها, وتحديت نفسي نطلع الجبل, ونطلع في العلالي ونشوف المرتفعات, بصراحا المناظر الطبيعيا تنسيك في كل شي, وتخل- وتنسيك في الخوف, كانت خلابا وبالطبع اللحظات الممتعا مع الاصحاب, خلت الرحلا أكثر قيما, كانت مغامرا مليانا بالطاقا الإيجابيا والتشويق.